Amlet tayyorlash uchun ikki uch dona tuxumni idishga chaqasiz. Vilkalar bilan yaxshilab aralashtirasiz. Tabga ko'ra tuz qo'shishingiz mumkin. Tovoga biroz yog' solib, tovoni biroz qizdirasiz. <hesitation> Tuxum aralashmasini tovoga quying va olovni o'rtacha darajada saqlaysiz. Amletning pastki qismi pishgach, uni ehtiyotkorlik bilan <hesitation> qatlab, yana bir necha daqiqa pishirasiz va undan keyin iste'mol qilishingiz mumkin.